أتمنى لو كان عندي مهارة العزف على آلة موسيقية، آه، مثل العود أو البيانو، لأن الموسيقى تعطي طاقة إيجابية، وتخليني أعبر عن مشاعري بشكل مختلف. بعد أكون سعيد لو أقدر ألعب وأغنيهم على الأهل والأصدقاء، لأن هالشي يجمعنا ويسعدنا لو تعلمت العزف كان بيكون لي وقت.